Taltiog tobuen mbagui cheteni chonan yag gakan desinfectar cgon alcohol byendad todoto jieti china kobi chin ye- yetnan bixtil zote chi byendad yeti kon nis- nis yaa gaken to nez yata nis biye diidi nechez gangaro yat seknar dotoriw sena abuen bay, cheteni <hesitation> cheteni gakan chonrakos yekə timbiendad loyee checho. n biaxtil chon, chetini chalo este guebienchechi benichon nalkolera- guera este esterelizar rakabaychegꞌ rabendarakkə kanan seknanaꞌ xotoriw chetini napar so- sonayan tachez seksiꞌgagꞌ gagakyakꞌ ganga gak yakꞌ che babaragakzaꞌ bankoda lona buin ekzerakni gapda buen sakna laa oredrilaka tachi ganga gak yaa.